Talbrumni rang kharmani kokno saimanna bagwi ang budget app eba spreadsheet bebak rang kharmani tei rang kharmani kokno swiwi narwknai. Kharcharokno kharwi rwmani jephru rent chamungni manwirok tei khárchamani rang kharmani lamarokno saimannani chubachu khlaio. Jesa kheno rangrini bagwi muchungma tei paithak swnammani bisingtwi rangri kharmani kokno swmai tangwi mano. Budget no jora jora khe naiwi tongkhe abo swlaiwi mannai tei rang swngwi mannai. Bill rwmani automatic tei bill naitukma rang rwjakya tei rang kwbang kharmani yakni phiyogwi mano. Khakchangma rang no narwkmani bisingtwi rangrini bagwi rangri wngwi mano. Kwplaisa khe naikolmani tei bwkha bai khe rang kharmani tongmungrok jora kwcharni rangrini bagwi kwrak khe tongna bagwi tei bwkhao khakchangma manna bagwi chubachu khlaio.